जशी मन्स्यांग काही दुएसां टाइम वांगडा जायता अस्तात तशीच जान्वारांगाई अस्तात। तेतुर्ल्या कुत्रांग तर यी दुएसां तेंच्या जीवाक खुब त्रास सुधा करतात। येका थंडी जाता, मन्स्या भाषें येन्चे दांत चलवतत, तेंका डोळ्यानी दिसपाक कमी जाता, तेंची खुब लेव <hesitation> व्होईता, तेंचे नक्षे सुधा व्होइतात आसां तेंका खुब कायकाय जाता।